Mombamombany ñy sakafo a frantsy añe: -Manany ñy fomba no ñy lalàña fiketrehan-drozy ñy hanin-drozy rozy; <shushes> aminy ñy sakafo maray zay ,rozy añy mihina Baguety na croissan no bruôsy amy kafe tsy misy siramamy; <shushes> manahaky anizay ñy sakafo atoandro ,laha mihina koa roze ,mihina hany mahere, <shushes> vokatsy bakaminy ñy tany; <shushes> aminy ñy sakafo hariva roze ,mihina lasopy.